Izy kô mandry amin'ny hôtely le lafo ndraika zany ato io mazaka <hesitation> agny amin'ny roa hetsy ziska telo hetsy ariary agny agnatin'ny aligna raika, de izy kô le môramôra regny izy dimy aligna ziska enina aligna ariary mandry indray mandeha zany eh.